Ny kolontsaina ma- mampiavaka ny Alemagna zegny <hesitation> zare zegny malaza am' resaka mozika, mozika classique regny, filôzôfia ary zare koa ma- ma- ma- mamboatra tomobila mampiavaka zareo amboarana tombobila ohatra hoe BMW a, Volkswagen, zare koa o mampiavaka zareo koa resaka fagnamboarana labiera, sôsisy regny zay ny tegna mampiavaka ny Alemana.